Warna hitam warna nggeok au mengasosiasikan sebagai kekuasaan no kekuatan. Au berpikir nggeok warna yang kompleks dan multifaset, mencerminkan berbagai makna neme kekuatan no keanggunan hinga misteri no.